Ah- tari iwakak nah dat el arehreh on ningan toh warwar mol aning larep, ep sah nah irarakai khol sak nah dat aning ap dit warai kukumi dat ap bhel dat tasinmon, ningan taem dit el warwar kumkum sun dit el umuh ap bhelu tasimon, ap u kokobon tar ap ku mat- o- larning. mah tari i- ngangten on nah dat el mas tasim ontoh warwar mol rhop moso tasup ontoh lakman anun dat